Sakkizoyoqlarning o'ziga xos xususiyatlaridan biri, bu ularning ko'rinishi hisoblanadi. Judayam noodatiy ko'rinishda bo'lishadi. Ko'zlari ham juda katta bo'ladi. Atrof-muhitni darhol <hesitation> kuzatib olish qobiliyatiga ega ular. Bundan tashqari, sakkizoyoqlar o'z rangini atrof-muhit rangiga qarab o'zgartirish qobiliyatiga ham ega yoki boshqa bir sakkizoyoq bilan muloqot qilayotganda uning rangiga o'zgarish qobiliyatiga ega.